Lugha ya vyandima vyakwa ya asili ndio niyo yavo ya kimoghwa ni kighonu. Kaka, papa na ndiye wa kaka weru voshe nirwe waghonu. Na vya mao wakwa mae wakwe na ndie wakwe nathaiye wavo woshe nile vaghonu. Henaicho wolugha yavo kwalichighea ni kighonu. Haniwe ifure ishere miracho mifiri etirina hata vanu veru kighonu vaichivo. Wakuvulethe wekeafo zakenyi kwavana nyavo niva vashighwa vajifunze lugha hii ya kighonu wakimanye. Miracho ini kwathaeruka kwiva kwemiche nanganya, vandu thomie ukienda mathangau uvifundue ondoa mbare tha wandu veichikoma mirachoo mathanga vingi. Vavyumbaa kokolea nyumba nikiswahili tu vandu vakiongea ighunukea aghoka ireka luvaa <noise>